فيه فمره بليل ست مسنه، كانت صياده بتصطاد طفي وسط البحر، لقت وهي بتصطاد السمك الصبح ازازه فيها رساله بس هي طنشت ان هي تفتحها لان هي كانت مشغوله او كانت جعانه جدا وعايزه تعمل السمكه بسرعه عشان تاكل طبعا جابت السمك ةكلت واتعشت وكانت داخله تنام وحلت كمان ودخلت تنام، بعد كدا لقتوالازازه دي موجوده علي الكومدينو جنب السرير فقالت يعني خدها الفضول كدا تشوف الازازه دي كدا فيها ايه، فالمهم فتحت الازازه وكانت بتقرأ الرساله، لقت في الرسالة ان فيه كنز كبير اوي تحت في العمق اللي هي نفس اللي اصطادت منه السمكه، كنز كبير اوي موجود تحت، موجود فيه ايه بقي موجود فيه دهب وفيه سلاسل وفيه حلقان وفيه خواتم كلها دهب وفيه سبايك دهب كامله وفيه اموال كتير اوي بالدهب برضو، فهي خدها الفصول انها تحاول توصل للكنز دا وبعد كدا اتفقت مع ناس غواصين كبار ان هما يشتركوا سوا ويحاولوا يوصلوا للكنز دا ووصلوا في الاخر وقسموا الكنز دا عليهم هما التلاته.